<hesitation> Karazana tendrombohitra, na farihy na renirano amin'ny faritra misy anay akegny a: Mangoro, Pangalana, Sakanila, de akeo koa le resaka tendrombohitra a, <hesitation> Maroliona, Tsia- Tsiazotampona, Betampona, de zany mi le tadidiko. <noise>